Rí náa̱ꞌ awúún kosíná drígóꞌ pues, rígá ba <hesitation> tásá, rí tásá, pues ikhaa ríꞌkhui̱ najmaꞌxu̱ꞌ, najma̱ꞌxu̱ i̱ndóó para mu̱wán jma̱a kafée̱ o̱ mu̱wán jma̱a téé, o̱ mu̱wán jma̱a gúwánꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaꞌxu̱ꞌ rí tásá, tásá <noise> gíꞌdoo má mangaa mú rí mba̱ji̱nꞌ o̱ cháji̱nꞌ iyoo tsú ma̱ga̱a̱n, xúꞌkhui̱ má jaꞌnii medídá drígóo̱ ejmaꞌxu̱ꞌ mangaa. Khamí rí básós rá, mbáku má najmaꞌxu̱ꞌ para xú rí mu̱wán iyaꞌ o̱ mu̱wán mbá awa fréská, o̱ mu̱wán mbá ñújuunꞌ <noise> rí i̱ndóó iyooꞌ xkua̱ꞌnii, ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaꞌxu̱ꞌ jma̱a rí tásá, rí básó. Jngáa̱ rí tséxi̱, po mbaꞌja má tamáñú kuáꞌdáá mangaa rá, mbaꞌja má <hesitation> rígá rí tséxi̱ rí mi̱jnu̱máꞌja̱n, tséxi̱ rí mi̱jnu̱máꞌja̱n, pues najma̱ꞌxu̱ꞌ mbá komídá rí xú gíꞌdoo iyooꞌ, xú mu̱phú yaja maxaꞌ, xú mu̱phú mbá yaja <noise> yaja rí niꞌga̱a̱ xkua̱ꞌnii, jamí xú mu̱phú mbá yaꞌduun xtílá, yaꞌduun xedi̱, o̱ mbá gisádó. Ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaꞌxu̱ꞌ rí tséxi̱ mi̱jnu̱ꞌmáꞌja̱n. Rígá má tséxi̱ a̱jua̱nꞌ mangaa, o̱ tséxi̱ vídrió. Tséxi̱ vidrió, kásí má najmaꞌxu̱ꞌ jma̱a xú mbá gisádó ja rá. Jamí xúꞌkhui̱ má rígá tséxi̱ rí wapa mangaa. Rí tséxi̱ wapa ra, najmaꞌxu̱ꞌ xú ríjndo̱o rí mu̱phú mbá xuwiꞌ xedi̱ nigu̱ꞌ, o̱ xu̱yuuꞌ xextílá rí nigu̱ꞌ rí tsu̱xto̱o̱, jamí xúꞌkhui̱ má mu̱phú pikádás, o̱ mu̱phú kesadíyás, o̱ mu̱phú tostádás, ikhaa ríꞌkhui̱ rí tséxi̱ rí <hesitation> wapa ríꞌkhui̱ ejmaꞌxu̱ꞌ jma̱a ja. Jamí xúꞌkhui̱ má rígá ríꞌkhui̱ mangaa, e̱jui̱i mangaa. Rí e̱jui̱i rá, pues ikhaa najmaꞌxu̱ꞌ rí mbu̱jíi̱ jma̱a, mu̱xu̱ꞌmbúꞌ jma̱a guma, mu̱xu̱ꞌmbúꞌ jma̱a pikádás mangaa, ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaꞌxu̱ꞌ rí e̱jui̱i, nu̱ni̱, nu̱ni̱ meda yatsu̱, nu̱ni̱ ikhí inuu ríꞌkhui̱ ja rá. Mbáku má ikhaa i̱xu̱ꞌmbúꞌ. Jamí xúꞌkhui̱ má rí e̱jui̱i mangaa, luégó najmaꞌxu̱ꞌ nu̱ni̱ jma̱a xndú, xndú jma̱a inúú, inúú ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaꞌxu̱ꞌ rí ikhí, para que rí ríꞌkhui̱, nu̱ni̱ ikhaa, nu̱ri̱ꞌtha̱ra̱ꞌmááꞌ xndú ikhí, o̱ xndú jma̱a inúú dxáma mangaa buꞌ, numuu ndasko̱ꞌ xkua̱ꞌnii. Ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaꞌxu̱ꞌ rí e̱jui̱i. Rí kuchárá rá, pues najma̱ꞌxu̱ꞌ para mu̱phú xú rí náa̱ mu̱phú yaꞌduun ja rá, o̱ mu̱phú mbá maxúwíꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaꞌxu̱ꞌ. Rí tenedór rá, kásí pókó má ejmaꞌxu̱ꞌ rí gii̱ xúꞌ ja rá. Más ndóó má kuchárá rí najmaꞌxu̱ꞌ. Xúꞌkhui̱ jaꞌnii. Gá chílú, pues rí chílú, pues ikhaa ríꞌkhui̱ ma̱thru̱ku jma̱a xógíꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ rí phú i̱tháa̱n ndayóo̱ꞌ rí náa̱ꞌ mbá kosíná. Numuu rí chílú, ikhaa ríꞌkhui̱ má ma̱thru̱ku jma̱a, ma̱thru̱ku jma̱a mágá, ma̱thru̱ku jma̱a ra̱mbu̱, ma̱thru̱ku jma̱a xógíꞌ náa̱ꞌ awúún gisádú drígáa̱ꞌ.